الزواج هو أكثر حدث يؤثر في حياة الإنسان، إنك تربط حياتك بشريك حياة، هذا أكثر شيء يش ي يشكل حياتك ويأثر فيها، لإنه طبيعو طبيعي وجود شخص في حياتك بيأثر عليك، وبيخلي طباعه تأثر في طباعك، وتصرفاته تأثر في تصرفاتك.